Estados Unidos jaereta <hesitation> opa iclima reta oyoavɨavɨ reta oime guɨnoi artiko, alaska ndie kuareta kua reta oajaete jokope iroɨ jare oimevi desierto guɨnoi reta jare oimevi jaereta guɨnoi <hesitation> jakuvo ikavi <hesitation> arireva oime floridape jare haguaipe kauereta ikavi kua <hesitation> jaereta yoguɨreko